﻿Okutuura amagara marungi nikokuushanga otarwiire otiine endwaara yoona, kandi ekindi nokushanga oyine ebyokurya, oyine eka nungi, oyine omukazi, oyine abaana, oshomire, omukazi waawe ashomire nabaana bashomire kandi okashanga oyine nomurimo. Reero ekindi, nokushanga yaaba guri nkomuheu gwa wiiki ningashi ahamuheru gwa wiiki kushanga oyineyo nka akasente waaza nka aheeru, waaza nkomu hotel, ninga waaza nkomu baara okaza kuryaho gye okariisaho nabaana baawe, okashanga oyine nkemotoka, orevuga otakaabonabona oratambura habigyere, <hesitation> kandi ekindi nkokushanga oyine abanywaani, abanywaani barungi barakuyamba waaba oyine nkebizibu <hesitation> katugire ngu toyine ka sente, barakuyambisayo sente okamara ebizibu byaawe.